אָנָא נְחֵבּ אֶל-מוּסִיקָה אֶל-אַנְדְּלוּסִיָה בְּזַבַּא, חַיַּת כִּבְּרְתּ מְעַאיהּ פִי-דָּארְנָא, כַּאנְת דִימָא כַּתְדוּז פִי-אֶל-רַדְּיו אוּ לָא פִי-אֶל-עֲרָאס דִיָּאל אֶל-עַאִילָה, וְכַתְעַטִּינִי וַחְדּ אֶל-אֶחְסָּאס דִיָּאל אֶל-רָרַחָה וְאֶל-מוּסְטַלְגִ'יָה. וְחַתּ אֶל-מוּסִיקָה דִיָּאל אֶל-יְהוּד אֶל-מַגַּרְבִיִּין, כַּתְעַגְּבּנִי בְּזַבַּא חַיַּת כִּיַּעְבְּרוּ עַל אֶל-הֻוִיָה דִיָּאלְנָא, וְעַל אֶל-תַּקַּאפָה לִי וָרֵתְנָא מִן עַנְד גְּדוּדְנָא, וּמִלִי כַּנִּסְמַעוהָ כַּנְחֵס בְּרַאסִי קְרִיב לֶגְּזוּר דִיָּאלִי.